<hesitation> Kolotsain'i Etazonia amin'ny ankapobeany Etazonia izany firenena mandroso indrindra <hesitation> eran'izao tontolo izao, <hesitation> de isan'ny mamapiavaka anazy zany ah ao anatin'ny kolotsainy ah de ny kapitalisma izany hoe ny samy mandeha samy mitady ah, izany hoe ny ezakao ihany no hinananao. Isan'ny kolotsain'i Etazonia koa any amin'ny resaka fambolena ah, ny fampiro-fampiroboroboina ny fambolena katsaka, sy ny fiompiana omby.